في يوم من الايام كان في واحد لقى مفتاح بيفتح اي باب الشخص اللي لقى المفتاح بدأ يفتح كل الابواب اللي ما كانش يتخيل وجودها بس سرعان ما ادرك انه في بعض الابواب مينفعش نفتحها علشان بتاخدنا الاماكن احنا ما ينفعش نروحوها اصلا.